في أحد الأيام إكتشف طفل بابا بغرفته لم يكن موجودا سابقا، ففتح الطفل الباب فدخل فوجد هناك غرفة كبيرة، فدخل الطفل هذه الغرفة فوجد بابا آخر، فتح الطفل هذا الباب فوجد عجوزا جميلا وطيبا يلبس ملابسا بيظاء، فسأله الطفل من أنت? فقال له أنا جدك يا طفلي، فقال له الطفل لماذا أنت هنا? فقال لقد سجنني الوحش الذي سيأكلنا إذا وجدنا الآن، فهيا نسرع للخروج، وأشكرك يا طفلي أنك وجدت الباب وكنت شجاعا لفتحه.